أنا بعد ما خلصت الجامعة ف خلاص أنا <hesitation> يا هبدأه دبلومة وكمان هبدأ كورس ف دبلومة تلت أيام ف الأسبوع و الكورس كمان تلت أيام ف الاسبوع <hesitation> فأعتقد إنه يكون عندي يومين أجازة ف الاسبوع و <hesitation> الباقي هيكون عندي هنزل الجامعة وهنزل الكورس